Aku donde eme toko woe donde toko jam cempulu sua donde kole toko jam cempulu telu tara toko jam ne ngitu koole aku ga ai sering sering mete pengaru <hesitation> tara <hesitation> toko jam ne ngitu kole ai donde toko leso toko leso jam jam telu donde toko jam pat poli hitu ga donde toko jam cempulu sua hitu kole bo ga ai toko mane ai toko le mane itu taara ngo toe ngance toko jam <hesitation> toko jam sepulu ata di'an one mai aku eme toko wie alo jam ai eme toko. <hesitation> Ai aku kole eme ngo one mbaru toko wie toko jam apa toko jam ciok eme one mbaru woko ngo'o ga ya one kos kaeng one kos ga donde toko jam apa cempulu sua cempulu telu hitu bo pengaru a eme one mbaru kole jaga lata tu'a donde kole eme ngo eta mai jam et mai jam pitu ga eta mai jam eme eta mai jam alo ga emi hp le bapa hitu tara ngo ga one mbaru toko jam toko jam ciok beda eme ngo ce'e apa ce'e tana rantau ce'e kos one kos toko jam sempulu sua.